Pues yë tyun, jue yë myëdum jën, kodun kut'sidëp jën jotyë manytë dun tyëkëy jadijpë, manytë dun tyunë, jadun dun tyun.